ड्राम तो कहे रहे हज भाई, अपना उका अपर हाट ठोकान, तो उका अपर से गहेंचे, आबाद जेकलने चल्ली होई जायेंचे। असो तो अपना बहुत करे रहा हजंच। कि अपना निमान में काई गानो-गानो बज़ी रहजच। तो अपना उका ताल में ताल मिलावने वाटा, अपना वो करेंच। अपना उका से ताल से काई ताल मिलावने, तो ये घणी काई अच्छी चीज़ हज, कि अपना उका अपर हाट मरान, ताल से ताल मिलावने, तो गईशे मज़ा हज जायेंच, मन प्रफुली थूई जाये आपनो। पर एक होल चीज़ हज, कि जो ड्रम रहेंच, एक आज़ों टबला भी रहेंच, टबला भी असोट बजेत, ड्रम जैसोट, मज़ा आओज उको बजावने में भी, ये अपने ही निमाल की चीज़ हज, बजावने में मज़ा आओज।